Ngombere kubaaza oruriimu rwange orutooro habwokuba ndi mutooro kandi bwenkaba nenzarwa, obuli nenzarwa, ne'manyire kimu ngu ebigambo byeba bandize kubaza rukaba rutooro, bagamba kyali doora akaana, doora nkokukasemere, mukazi, kandi naija kuba mukazi wamani, dora nayisana mama we. Ebigambo ebyo, oruliimi orukugendamu omu'myaka eyo'buto orwo nurro oruliimi no'kura kimu omaNyoowe kyenkozesa okutunga amakuuru, nkozesa eno emikuutu yaitu eyaizire, haroho kyebakwetta kiki ekiroho, WHATs APP, haroho radio. Nentekaho radio, no'hura ebilango, no'hura ebikufa omwihanga, no'huura ne'bintu ebikufa omukichweka kyaawe, nazino za telefiina no'ba no rora amakuru kandi no'gahura.